Ekero okorosia echae, echae nigo ogokama amabere ago korwa ase eng'ombe, ekero kwaretire amabere, kwaberia amabere aria, kwanyabeka kando, kwabeka amachee <hesitation> riko, onya kware gotumeka egasi yago gose chinko, kwabeka amache riko abera, atogota, kwareta ambere aria, kwakora ki? Kwabeka. Ekero kwabekire amabere aria ase amache, yatogotire, kwareta <hesitation> amachani, kwabeka kwakora, kwabeka esukari, ekero kwabekire esukari kwatiga yatogota egeka, yatogota, yatogota, alafu kwamanya koreta egechunchugo, na echagi yago gose ebirika yago kwarekobeka echae gose ethermos, kwachuchunga echae eria kwabeka ethermos, kwabeka emesa yaba ready bono kwanywa.